Bueno äj nä'ijtu't ä y ät ijtu't' wina' a como ijtusye'ntät, pe yäti ät äj onko'une anhki'myajpa'tzi wa'ku jana, wa' kyenaju tipyä pänji'nhktumä nä manh tzä'yaje, tipyä pänhji'nh nä manh ko'täjkajyaje, ak ispäjkyajä por que ijtu ijtu malota'mpä, ma tzanh näwijtyajtä' tiya'yajtä' ka'nta ijtyajpa natzajkyajtäjpa y je ko'täjkajku jete ntaje juguete peor ka diosjin'nhtumätä bendicitzäktäju jete' ntaje juguete, eso es para wa'kutyä hasta wa'kutyä ka'u'äk, ka ka'patä entonces ya tzakpa'ntä je äjtyä nkotäjkajku, iday äj nä ntzamatyam tzajmayajpa't ä onhko'une, äj une quien sea wa'ku wa'ku ijtyaj mä'tzyäki', wa'ku tzyäjkyaju tyi'tya'p, ni tan como pä'ni y yomo'i wa'ku na atendetzäjkyajtäju, wa'ku tzyäjkyaju kyu'tku, wa'ku tzyäjkyaju kyajwel, titya'p por que pä'ni es lo que syunpapä, minpa tza'mojmä por que jete ninhpa nä minu y jete nä yu'pa nä minu, nä nä syunu ka waye, nä syunu ka kajwel, nä syunu ka nä' tiyä nä syunu, jiko' äjtyät anhke cansado, anhketä nä tu'yu pero tiene wa'kutyä ntzäjku tityä, wa'ku ntzäjku, es eso, pue yä'ki kumku'ojmä ko'täjkajpapä iglesia'ojmä, ko'täjkajpa jetä une jata'i 'yajka'pa ka wakas, ka yoya, u ka jyupa kasyi, ka tiyä tzyäkpa pe la cuestión tzyäjkyajpa ku'tku y wyejyajpa totooo todooo viecino u fyamilia totoo äjtyä ntäwäta'p tyäwäta'p pue tan como pä'nijnye y yomo'ijnye'